Olokoloq ero lo witauri ladde yanari- yanaritu torisalo e nasabaq torisalo e bahaya laddeq narekko siruntuq kiq maderrikkiq langsung nakekkei dalam artian na rekeng nanre kiq napaq na biasa ko kampong mega ananaq umur-umuruq seppulo taung lettu seppulo lima taung lawwi nange-nange akki salo e na biasa naruntuq ni yasengnge torisalo <hesitation> ero na maderri engka le- leyanre yenaro waseng iyyaq olokoloq paling witauri